Isan'ny karazam-bôrigna amin'ny firenegna misy zah <hesitation> isa <hesitation> antonotonony akeo na isagny jiaby eo amin'ny zato mahery akeo eh.